Ny interipteur ndraika, fomba fihasagny ah, <hesitation> manajanona na mampandeha ny ampola, de amin'ny alalany interipteur aloha ma-afa mahita hoe mandehy i ampola izany na maty i ampola zany na brulé ampola zagny, de zany ny fomba fihasan'ny interipteur ah.